أحب أستمتع بالموسيقي يعني العربية، خصوصا الأغاني الجديمة، تعجبني الألحان والكلمات وكثيرا أحس بالحنين لما أسمعها. أستمتع بعد ببعض أنواع الموسيجي العالمية مثل الجاز والبلوز، يعني تعطيني جو مميز وتساعدني بعد علي الإسترخاء بعد اليوم الطويل والمرهق، فأحب أسمع هذه الأشياء.